Rí daan najmaaꞌxu̱ rí ri mbiꞌjiuu rí sartíi̱n rá, ikhaa ríꞌkhui̱ rí najmaaꞌxu̱ nuni̱ méjáánꞌ jma̱a xndú rá oh, nandoo naguꞌmaa jma̱a rí kosá xúrí xuwiꞌ khua̱nii ja rá. Ngaa̱ rí xú daan rá, kuaꞌdáá rí xú ndayaꞌja ndu̱jii̱ jma̱a yaja ikhaa rí daya- dayoo- ja rá, da ju̱ba̱ꞌ ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaaꞌxu̱ ndujii̱ yaja, ndu̱jii̱la ríꞌkhui̱ ndu ñúú má. Ngaa kuádáá xurí kaserólá mba̱ꞌju̱ rá rí ndu̱jii̱ jma̱a majanꞌxu̱ rí da mbaꞌju̱ rá, ikhaa ríꞌkhui̱ ndujii̱la jma̱a ma̱jan rá, ndujii̱ jma̱a xú ga̱nu̱ꞌ jma̱a xú o̱ nuni ñu̱ xúwáꞌ rí xú ná̱a̱ mba̱ꞌju̱ rá. Ngaa̱ ríín kasuéla rá kuádáá mangaa <noise> 6 rá, rí ikhí rí nu̱ni̱ méjáa̱nꞌ rí xú, nagu̱ꞌmaa yaꞌdu maŋaꞌ rí xú nuni̱ molé rí xú nuni. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má ri najmaaꞌxu̱ ikhí mangaa nuxu̱mbii̱ꞌ nuxu̱ꞌmbúmaaxu̱ yaja rá, rí náa̱ kasuéla ja rá ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaaꞌxu̱ ja rá. Ngaa̱ rí daan mba̱ꞌju̱ rá pu najmaa xu̱ ma rí naꞌga̱a̱ xú rí kósá nugii̱ xúrí da̱a̱n mbaa̱ nugíi̱ xúrí. Ya̱ꞌju̱̱ rá, pu najmaaꞌxu̱ daa rí makaꞌ rá, rí ra̱khaaꞌ daa rí ra̱̱kháá daa tsígúꞌ rá daai daan ríkhui̱ xkhua̱nii, ra̱khááꞌ kasuéla ja rá, ikhaa rí chákaꞌ ndujii̱, nugii̱ ndu ñúúꞌ má najanáꞌxu̱ ndu̱jii̱ ikháa̱nꞌxu̱. Ngaa̱ xúꞌkhui̱ má rí nagaꞌjóó jma̱a kafé rá pu daan má, dayoo má ijii̱ má kasí tikhuáa̱nꞌxu̱ꞌ mu rí naꞌni ndaꞌku̱ rí kakafé daan kafiúu̱ ja rá murí xkuaꞌnii igájnuu.